Sasana légume io, avake vao i plat ilay efa atsofotra agnaty lafaoro io, isôragna menaka, dia apetraka ambonin'ny plat io légume io, dia avarigny agnaty lafaoro aminjay.